Ta ngu na ke vixhii nrachoxó yó tá, ho o on. va na toná ho na ni kixhaó tá oni nria ta jan ni naxhivaoña, atoña konio na nruvixhii tutevidii xó a nuguan ni kidaó tá jan ni taó nrachoxó na kú vixha ta ho o on. ho o on. ná aná ka ta kuali kuali xó ta jan nachivaó nidá, ha ha tona hielo kao kadao ta najan ni ta taó tikuii ini xhi tá ho o on. xhin najani ta hú kua ná kuxhi kaxhi ta najn tu vá na ke vixhii nrachón xó yó.